Abwa ahinya abwa abaya a mdaku dugum mimi kita ui ki banaɗrin kerɗa kaya, a ki bana an umdira asiea aral ka nugan waiso ka a mwa sora ahinya toka ashakuɗu gd cu kanuganir yani ahinyawa ashakuɗawa ashakuɗawa gan yada shaw tuka sura nata ganwai sora kamdu nu kana a mi murdi ga kwa diya yida zse sir. Karfa gani avi madiso mi tura um ta zee waldiea kana a yindiya yimdi ta lthadi ka karni nuga yitukwa ahinys tuka ashakuɗugi ma umdi asgi nu kana mimi ga lthadi tu karng gang an gadu ta shur aku kernga mwang murdi akwa karnga kwa umdi aria ta mwedi alaga ama ahigoya kak nu kana daya gam a kɗr nga <hesitation> kada sur karnga gera mnawal gan sharrshala mi kagamwa ya gada hau jurkurwai gada hau kang a diy yin yamwa gan diy tu jirkur tambi thaku kuma ya mwagan ki mwa ahimg tuka ashakuɗa gan shawalaka gan akwa bbwanyan diwa gan kw aka tambe lthaku lanur ngar kur ta ɗai tuna vi gima so ahinyage yitamzee bwa magoranta ha yi bwa a magur anfagan kami! Ka yi bwa a magaranta ki jadi ahinya tuka ahsakuɗu ka patha ye bwa a magaranta ke jadi kana ahinyadiya ja tuka umdima diya gada ui kuk ja kek bwa a magaranta ma nar! Ma nur Namamergɗ ma adgd akwa gankwa kukuma magarantasan gdda buwayan kwa je tuka unadima tanag tenag swa ga’ui mardiwai mimwa kana ga ui murdiwal munugd mi yayi danya adunyagd umdi murdin kana a sau gd taka hangkal sal gd tuna illmi takd va sindan dole mung si kdrnga kdk jimdi kdr nga mwa sira kalkal gdn kwa gadawula tambi tabanaan nga tamin ta legma alegd gala wala miso nga gama gajai magga bukwama ma watsha unilayayi um tawulan ka umdijirebi kegamwa watshayayi unata wala ka umdigani ha ahinya nwag ja kak mur fara aji umdira gaga are gada wula dar ga si yadar tu an ihani gada labar aladar ga labar aladar da ga labar aka baba nga gdsad kal gdda jadi wai yayu mung wala geda faba wulangaval yaya, dole umdi ma ga taga gay kwa gada jidou kana jag a taga ma watshayayal adi kalkal kana ga mi alan kana a a ga watsha ga nuwalau ga mwa alau jir adikalkal wal dayi gada wala nanda garan diya sira kalkal gdn ma watshayaye gada mwe alan ma umdirg gaya gada mwa alau sura ku ɗa kalkal gdu ma watsha ma duraga ma wai yagal a. a si kuda kalkal gdn kwa ataɓa mwa kalkal wal yau ka nengan ɗai mnigi mung sir karnga ɗai genkwa gada wula abo madiso kuk tara yayau amdi ar adi shar tigawai, umdi aras ma labar madi keg nu yayal tawul kana kai labar jagdu daya. Gir adi diya labar jagan maga wala gon kwa diya ɓaɓal labar ndgan paya ama nanagi ma amdi alai asa wulang nanagi inya ra tuka asheku gamma ɗai gada. Sey karnga tu chay sada wae gada wuldi karnga tuka dainyi kana ɗai gamma gada hahdi karngawur wagankwa tihenya muntera kakra nu larabara jirkur yaye avi amdi da kalding ka jur kurwal sabida sira naaga dunya mur gani amdi wulai yanda kak tasi gasi zubdi amdi aria zubdi amdi araigan, zubdi amdi araigan yanda kagata zuba nanagi kaga tura kak shenda karagd abola pathir kallaival abola adu kaiki shina duwal. Abundeg argi, ma amdi si uinga kamdu na kana gagadi ha dai naai kak si yhagi akama amdira gankwa gawava jada wulang tu rira mɗa wai biya vada wuyang mmayar tamwa sata gɜnkwa kagɜr muga ama ɗai yanda kɜger bar aka, ka wulang tu jira mɗa gan jid tamwa to ka. Ashekuɗu yan yi sin tu chay sada. Yan yi sin tu chay sada ya bu akwa magaranta soboda kɜ banachin iyaɗa aral, kɜ banchin muma a kɜ banachin kɜ nyaɗa a kɜnyadɗu marghiya murgan, yau ya boi avi kusura ar gan kɜ banachin kɜrɗa ya bara kɜ banachin iyaɗa arad baɓa ɗa aria, ya bara kɜ banachin udayamur gɜr kuma yabara kɜ nyaɗa mm gani so ɗa diya mami kɜgdta mwa yaye dole gɛ taka sɛta kɛga bura ga ui. Adi ga gɜda mwa kɜtharani kuma gabara dvi la kɜga bara ga zugdi adi.